المصدر الرئيسي الي أتابع بينو اخبار هو التلفزيون - لانو مواقع التواصل الاجتماعي ماكلتا موثوقة ، اكو كثيغ صفحات وهمية ،وتنشر اخبار كاذبة ما لها علاقة - والجريدة غاح موديلا بالنسبة إلي ، ما يعجبني اقرا جرايد